<noise> To cakki ɗabbobi shina weko durinye shi moakeno wai mamaki. Ni weeko ta tuure ta wu ni'ngo shi bature penn mun kamai, shinan duren yemo ta tuure shaakueni, ya ili nsattu kpakani kpakai kiji kpaka tanga liyiru ti gak kama peeno kar imeason ma kar konlon, kama warko pidi ma sanka wa takko ma maneko ileni, ma ilikeni ɓaɓa ke shenha warko pishirei kar shukana ta kubimmoi shi iligenin. Ka ma shukon ta kuɓɓimo, kuɓɓimmo diiko pudi naneko, ma minko ma iyaye mu kama nwari mari iya futeko kuumoko nfutteko don fudi shira ilinno nin shakka a karmi fudim. Ni weeko ya kuɓin minjire ta wu, ni'ngo a kermi ya kuɓim. Ya kuɓi minjire ta tuku ninya. Ma ilieeni ti pishire kuma har shiram ti pishrem. Ta warani tali inwa ɗurum ti pishire ɓilan ti mani ya tuurei a diji ti shakki minam ni shakkam sai ya tuure pidijini ƙenan. <noise>